Ny karazana fiara fantatro indray an <hesitation> Misy ny Toyota, misy ny Mercedes, misy ny Audi, ny Ford an, ny Volkswagen, Honda, Nissan, Chevrolet, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Tesla, Peugeot, Renault, Citroën, Kia, Hyundai, Volvo, Subaru, Mazda, Mitsubishi, Jaguar an, Land Rover an, Alpha Romeo, Rolls Royce, Bugatti, Bentley, Aston Martin, Mazeratti, Dodge, Jeep, Fiat, Suzuki.